Nigeriya madaniyati juda boy va ko'p qirrali bo'lib, bu yerda ikki yuz ellikdan ortiq etnik guruhlar mavjud. Har bir guruh o'ziga xos til, an'ana va madaniyatga ega.